Guɓe pelle kaɓotooɗe meeɗii haɓade Kenya e laamu angele en. Nden non, ɗun laatiima finde nde leydi ndii yawtata. Eɓe njatorii du, ɓe kaɓii e ɓurɓe fuu bonde konnee en maɓɓe.